Bʋakʋ alayɔ saflɩ bɛnɛ alɔ kɔ anʋ tɔ saflɛ lɛnʋa ɛbɛnɛ nɔtababa yɛzɛlɛ nɔ ɛ lɔkʋa na ɛbɛnɛ nɔtababa yɛzɛlɛ nɔ ɛ lɔkʋa nafɔzɛlɛ ɔmɛlɛ lakʋɛ amɛ nɔ yayʋ nɛfɛ la ɩdɔ la mɛwɩɛ amɛ. Lakɔɛ mɛ yɛdzɔfʋɛ mɛ ɛdɔla fɔsɔ ɛɖɩɛ kʋ ɔdʋ ayɛtɔ ɛɖɩɛ kɔ alɩyʋ mɛkɛ makɔtʋ kɛmɛ zɛlɛ kɛ ɛkɔlʋ ɛdɩmɛ dɩ mɔ ɛɛ lɔkʋ la kɩmɛlɩ la yakɔtʋ yakɔsɔ alʋ kɛlɛ ʋtʋmɔ wanɩ mɛkɛlɛ ʋtɔkɛ mɛ adɔ ɛkʋlɩ kɛ mɔ ɛnafɔlɩ dʋnʋ kadɔbala ɛɛ lɔkɩla mɛ axa mazɔ ɛɛ alɔwlɛ ʋtɔnʋ dɔɛ mabakpɔ plɛgɔ dʋkɛ nɔ hɔtrɔnɔ hɔtrɔɛava akpɔ dɔ kɛ bʋala mɛ yakɔtɔ nɛlɩ ntɛ mɛzɛlɛ mɛ namadɔ ɛɛ ɛsɛxa yɛ.